Áh laig maig tzá tóh shaih shiu tsá chih sóh kóh cuoh jo íh maig shiu tóh la báh áh nóh taig chii tzá jo shaig shiu chí, shia la loig shiuh shia la noh tai gi oh jóh áh jo kóh laih nóh jóh maig tóh joh tzá li maig shiu tzá tóh tai shiu tzá ka lauh jo la báh ñin shiu tzaig la bá loig náh áh maig tzá tóh laig noh.